Eeee! Horaisintsika ny famarota ankanjo fa vita mi-mividy akanjo enao zay dafa apetaky ny logicielle eo aby ny mombamomba azy, ny halehibe ny ankanjo io, ny karazan'ny lamaban'ny akanjo io, ny vidiny akajo io sy ny toera ahita azy.